في أحد الأيام كانت هناك أميرة وجدت خريطة غامضة بمكتبة القلعة، وكانت الخريطة قديمة ومليئة بالرموز الغريبة، وقررت الأميرة أنها لازم تكتشف المكان اللي توصل له الخريطة، جمعت شجاعتها وطلعت مع خدمها في مغامرة للغابة المحيطة بالقلعة، وكلما تعمقوا بالغابة اكتشفوا مخلوقات عجيبة، وبالنهاية وصلوا إلى شجرة كبيرة وجدوا الكنز <hesitation> تحتها مخبأ تحت جذع الشجرة.